इस्रेल्नि कुल्त्सुर् उरद्। मेन्स द्जुर्स् त्रदिस्योन् अरि इस्रुज्योन् इन्फ्लुएन्स् जनय्न्। मेन्फिक् कुल्त्सुर्। जय द्जुर्स् दिसपुर् अरि द्जुर्निस् मुव्मेन् अरि हिस् बुवेन् गुस्। सुन्वि बद् जनय्न्। मुस्नि। कि अस्पेक्त्स् सो एल्जे ओन्स्रेलिकुल्त्सिन् प्रजदुम्? नेन्गु शोहै हिव्नि व ओफिसिल् नेन्गु श्कुलिन्गुल् बिस्न। इस्रेल। रेलिगियोन् अर् द्जुदेय् जनय्न्। मेन्स दोमिनन्त् रेलिगियोन्। एलो विप्तुसिअनित्य्। इस्रेल। मेन्स क्रिशनुम्। धुरुम्नि बुर्क्प्लिस्। क्रिशनुनि गुरुनिन से बुर्क्प्लिस्। फुदवै बिसुनन् कुस्युम् स्पेर्गल्येन् सेरे। होम इस् फलफ्लिल्। भ्रेअद् मिक्स्। वनोनिदे सव्। भिसुनन् निजुर् द्जुर्। सो इत् इस् लिके शब्बत् दनय्र्। अन्द् फोर् ओउर् छिल्द्रेन्। अर् समि एन्तेर्तैन्मेन्त। इस्रेलि फुरुन्। अर् थेअत्रल् निजिसुगल्। प्रिशुर्गेन। श्रुम् सेन्स। कुमुनिति। अबिसि। कुल्छुरल् निजिसेन्स्। मिलितुरि सेर्विस। प्रज्त्जेन्। मन्सेज। अबिसुन। थे चुल्तुरल् दिवेर्सित्य्। अबिसुन। अर पोपुलतिओन्। थे उ। स्। चुल्तुरे। रेलिगिओन्। दिवेर्सित्य्। ननि निजिसिल्। कुल्शुम्। कुल्शुम्।